Hena sentetike! Za ara mbôl- zah tsy higneny zegny zah fô, <hesitation> satria môko rôh, hena le <hesitation> biô zegny mbôla misy de tsisy antony ande hignagnako zegny, f rah sagnatria ndraiky edy misy afara ankagny oe ritr tanteraka, tsisy hena <hesitation> bio, agny eky dônko vô mieritreritr oe ihignana sa tsy hignagna.